हम कहियो स्कटबोर्ड ना रहली खेल लले की लिकिन न वीरगन्ज मेन भाटभटेनी बनलैन त हमर संगघतीया सब कथी कहैता चल न भाटभटेनी मे घुमे जे नयाँ नयाँ खुलल है जे सब किछो खेले बाला कुदे बाला सब चिज है। त हम कहली चल नत त गेली न हमनी के त हमर संगघतीया कथी कहैता चलन सकेटबोरड खेले त हम कहली ना हम ना खेले सकबौ हमरा डर लगैत हौ। त कथी कहैता चल ना किछो होतौ चल त हमनी के गेली की आ उ बाला के न टिकट कटलौ सय रोपया एक जनाके त हमनी के टिकट कटा लेली सब जना की । आ चल गेली आ उमे गेलीन त देलौह अथी बाला चाका बाला जुत्ता अपन अपन जुत्तावा खोलदा किदो आ है चकवा बाला जुत्ता पेनला किदो त चाकवा बाला जुत्ता पेनके हमनी के न गेलीह। तब जाके न अगर ठौरयैतेन त गोरवा एके तनका मे पिसर जैतिऔ त हमनी के न सब संगघतीया सब न सफा सब जना न‌ अपन अपन के हात पकर लेलीऔ ओकरा बाद सब जना न‌ उ गिर तिऔ न त संगे संगे सब जना गिरतिऔ त कथी कहैत हौ। सब जना एकेले एकेले चलै चल त ठौरुआइत न ते कुत सिना गिरैत जे ठरूआत ते कोत सिना गिरैत हम एक हाली न घुसुकली न त हमु एके तनका मे बरी जोरसे गिरली की । त हम कहली हम ना करबौ सकूटबोडमे हम ना खेल बौ ओलबौ हम जाइतारियौ बाहरा त कथी कहैत हौ ना खेल आ सकेटबोड मे चाका बाला जुत्ता रहल आ गोरवा रोपैते ना रहल हैसे करते न त उने से कोत दबर तहीया सेन हम सकेटबोड खेले के छोर देली। आ कहली कहियो न हम सकेटबोड खेलम ।